wo sɛngapur ho bɛrɛ a Azi tun doso bon oyi diya ɓa dirobe wo mi cɛnu boni base wo mi cɛnu boni ɓase ma han tuwa sirtu han siyo tuwa donk mu a benɛ awe ɲan'anmia be curulu aba cɛ <noise>